<hesitation> दी यूनिटी फायर में असो एक एक असो यंटर आयत कि थानमा अपनका गर्मी चाहिए। तो उका लेड़ उका अपनका चलू करना से कही रहेज कि अपनका सोड़ी गर्म हवा भी मिले औ उका से। अपनक अच्छो भी रही उका यूनिटी फायर भी रहेज ताकि उका से अपनका गर्म हवा भी मिले। तो थानमा इतनी चाहिए नहीं देती है ताकि तानमा अपनका ज़्यादा गर्म हवा चाहिए ताकि उका सोड़ी गर्म हवा भी मिले।